سأختار أن أكون فيل بري ليوم واحد لأنه حيوان ذو طبيعة سليمة ويمتلك قدرة على التحمل في البيئة البرية ويعتبر من أكبر الحيوانات البرية في العالم عشان أنا أحب الطبيعة الاجتماعية للفيل وعشان هو يعيش في مجموعات عائلية ويعبرون عن المشاعر والعواطف بشكل قوي.